أعتقد إن القدر هو اللي بيـ ـ بيقدر يتحكم في المصير وإن المصير عمره ما هيتغير طول ما في قدر ولكن إحنا نقدر نوصل للقدر دوت بشكل أفضل أو نقدر نتعلم من القدر.